Erere am owei mo osu tare were nana keme owei kpo te bra ere ma are were ere ma e tera eni yi era mi tera nimi yo ere ma emu tera nimi yo ane yerin bo di a mumu yerin amu kpe kpe kpe di do di bra bo ere ma nana ke ware were gbe mi ye kio mo fere wene bra mo ba di diba mo emi me ere ma eme ne me ere ma nana ka ware tuwa gbe mi amu ni dou yerin bo di kine mu fere wene me ni enare di edi di ba mo tare bulou bo tare kpa tare nini amu ni di ne ai tare ni mi emene ke ere ma nana owobo tuwa yerin era emu nana ke ware oi sin ya tor o baro bulou bu isumu ke tuwa timi me me emene be tebe kpo e mu a do ten mo ro ten ye ten kpo pai daba eka ka na ka tuwa ke emi ye tare were mo ye nana kene ene ta di do timi mo ebo were ene me yerin me emomo kere emi ye ya keme fere wene ya kere ba emene ba mu mien ba emene ba koro koro mugha bra be te be bra ke e bra de ya bobo se emen fa de are mu ne e do me bra me emene ere agbe nimi Ta agbe nimi <hesitation> yes mi ere agbemini, nana agbe nimi eree. Andi, ekpo e di yo. Kpo e tari nimi e bia. E kpo idi da, ye i tari emi bra ba, e kpo ba di. Ye i tarigha eb. Eni mien yo mini kurigha. Ne bo be i disegha. Are wo ba timi ne oboni yenrin timi bo keni o suo yi dea ba, mjen eye e disegha ba, gba ki gba. <hesitation> ah yei, e be mien eyi be. i disegha o. Ah i ta, be bra, be bra. anii wari angaa kpo tie do. Zozo naa kpo tie do. So i gba yi bra be, ere nana mini, emini ere nana ma, koli-esiaan kpo di. Bi ere ma ki i momo wari anga agbe nimi ye. Na de bia, su kpo fa de yo be, be bra pa de bia, ah i yei, eyi ini braa fa o. Eni bra be eyi emi yan? E kpo puamo. Yingo, dolo ini bra a emi yo. Eniye be fae bia, weri aki bo o. Wo te bra ki ni aki ni be oikei bo wo eyi fima? Wo ma kimi pua? Ma tama yeimo zozo na. So, a koko pou a mu timi ne, boo ba, mien bbo, ala kpo alagha aeou mo kpo, eyi fi do kinise bisi brabe, eyi fi. Bisi mien yi be, ani wari angaa kpo <hesitation> ebi eyi bra. Eri timi ni akiri, erema kpo aki bogha. Erema bra-sun, buo-sun, war! Angaa ba tiegha. Yei kumo mudou timi bo do. Omini ki mo mu dou timi bo do, bodo. Eyi o deinghan. Omini eyi deinghan kimi. Ani maa kịmị gbele timi ne kẹ keno tụo mọ, ekiyọụ kọ ken o̱ weri keni bra yerin, eyenrin gbelei, mien. Di bia, ah, memgbai e̱ mịnị eni eyi mọ gbe yọ mu mu dee. Maingbai be ị mịnị eni eyi gbe yọ a mumu de. Owei o sụọ ngọ dee. Bu̱lọụ kpọ ye emọ awou mini ziyi. E dau otu mọ dou mu dọ. Akị yei nana yi fun be̱ amo̱ koni priye anị ama be ama miẹn yi bra bẹ. Dein kon do. Ekpo eni fuun kon wari a mu do. Erein la bo. Ekpo eni kimi bo beni mọ. Ango keri ere nana fuun be emi eyimose fesin dau fe eyi o, yin konu pouokubo fun bolou ba emi eyi mose ekpo eni are nana ani-okulobe gare gamu bibi are-bo sai. A mu amaa la, tubon ma dau warii duo su̱ọ. Aa kamai, akpọ ba ani duobotu gba abauma komu nana yọ a bo me a solo le eyi mose mien timi mie siwa hiọ, ye na yoro ma kon bo awari a mudo̱ Kolo mu bi taro timi ne inye kolo mu bono wi bo la de were fun ka bulou be dau bo inye ene dau bo bibirin inye biri gba mene ya keme fun bo tuwa ka perero bo amene ye kona ke kona kise oge mien timi ne krai nimi ya ba boro ereni ba lade ye iba yemi na ba kobo sin ba mise bra ke tuwa sin ya kana pre pre sin bo a ba mise ye ge timi ne mien sin bo ane ba bo de tobo ma lade tuwa bin lade mise yo gba sin eba mise yo gba sin a pre ro